Pañandepo Mokoi jaeko se mandua jae ko se yimbiai ma ai kua hora ko jae yakaru ma ña jaema jaimai tembiu aro aï, oimeta mako tembiu oyi oï jae, jaemai tembiu aro ye